Biye un onni zuna ba polonɛn ra ba'a ni nɛ ba mana dan be ba mi be mu si ma do'onu ba mi be mu si ma do'onu hɛ zɛrɛ zɛrɛ ho katolisizm a pa'a ci mi ma tete katolisizm pa'a ci mi ma tete don ba mi neglize mana dan be